﻿Kupira shi shoshenmmo ƙupira penan bangta ni ta yuwani ƙa ripan we Baturenmmo ndang tappicna-tappicna-ƙe ma peno tappichanim <hesitation> wurinmo shimma ta wa nimmo, ƙama ƙan wurin shinnamu ƙamma yanzu ƙema peno teɓɓiranim ƙema yu shuran ƙa shimu ƙamma furoim yi shuran ƙai wurin Bature ƙema yu makarantam ƙa ta ii ai yu shuran ƙa wurinmijem peneg shoshemmo paro wesshe mnamu ƙamma meƙo pii ƙelenƙwi chiɓɓamu ƙamma ii shaɗu paroi ii i teɓɓuroi we shi ta jamani shoshemmo, jamani shoshe ko kokurɓe shan ni milam ƙe ta illani ti picche ƙen ambina gomɓe ƙen wa shattu kurɓe ƙo, ammashoshe pa ti ƙuram foƙnaƙo ƙe ta shaɗu kurɓe, milam ƙe ta ambina Kano ƙen wa pillu shaɗi shoshe pa, shoshe ƙe ta fuchna ii wayammo ƙema tapuccuƙo-tapuccuƙo-tapuccuƙo piccire sha animo shaɗimo ni minjii ƙecciminmo shaɗimmo ƙiccinmmo ƙen foccon kurɓei, fucireƙo shaɗɗiƙo, shaɗɗiƙo wattii weƙon ti minaƙo, peneg ƙema ii waro piɗi teɓɓuro-teɓɓuroim ƙe ta yuwani yakha. chiɓɓamu ƙamma sheƙƙirƙo ƙammaiminiu sheƙƙo shimui minuyiƙo shittaui minu kauriƙeman shoshe chiɓɓa ma mandi watti ƙawi ti shele mu. ﻿Kanmuji ɗoi mandi da wattu ƙawi ti shelemu maa ta ƙaurima minu, shiɓɓama ta ƙaurani minu, sheko ƙelenƙu ma ƙam ƙan foƙroccom ma waro ya wui teɓɓuro-teɓɓurom Bature ƙoƙƙho toom shoje ƙelenƙu ni? <noise> ƙelenƙui teɓɓuro-teɓɓuro bangta lau lawiundag munun shuran jama yui wosshemmo lau ma peƙro ɓajii sha waro yuu wosshemmo shiƙma ndang. ƙijɨ dunƙero ii shaƙƙi ma ƙan laamo ndang ɗero ƙijii ɓworo foƙ. shuranmoi n mo jamani shishoshemmo ma sha jamani peneg jamani ma sha yaƙhai jamani a ƙam jamani luungm, a ƙam luung ɓirag shoshem luung ndi sheƙero peneg ɓambiɗi ƙamma ndii ƙayu pi, milam minu yiƙo parommo minu sha luung ma ta swuero chiɓɓa ya jamani ndi ƙayi pi, ning chiɓɓa pipero ƙamma ti ƙayu pim ƙamma ƙayu peneg.